أنا أستطيع التحدث بعدة لغات منها العربية والإنجليزية ،العربية هي لغتي الأم وأحب استخدامها في التواصل اليومي، كمان -أق- أقدر أفهم اللهجات المختلفة مثل اللهجات العمانية ،أما الإنجليزية فهي لغة عالمية استخدمها كثيرًا في الدراسة، والعمل ،أفهم أيضا بعض اللغات الأخرى مثل: الفرنسية والإسبانية لكنني لست بطلاقة فيها، أحب تعلم اللغات الجديدة؛ لانها تفتح لي أبواب جديدة للفهم.